Ny fomba hanihenana ny siramamy amin'ny sakafo, voalohany aloha tsy mihinana ny raha hay fa hoe: be siramamy, avakeo koa mba miezaka mihinana reny ohatra hoe voankazo tsy ahitana siramamy, asa ohatra ataoko hoe: mahôgo, asa ataoko ohatra hoe: katakata.